Bú saú á n rəg sá sá n rəg sá bú sau̍ ne-ī nam-ī. Mmí a nam noí. N ka-h rəg fak dodri nəm y’am maré sō akōn mmá d’əg dri mmi a bō dā n rəg sá bu sau̍. Bá ke rəg sá mmí, rəg fən mmí drí, nka-h rəg fəg mmí bəkiní. Noí-nawí a nrəg nám sá daʊn a jibə b’aí aké kini wha-n rí, mb’aí hō drí hō dú ayáú yirí-binú nam’í. Nān ré kwár jibə hō kini n hō swāk bō ʒá nanrí bəg b’əg ʒákim nam’ī. Bəg nám shi-jai tri, ba- wúrwá rəg nam hwagk, n rəg nam fé, bu ba hwāb sə yeí nan t’əngh jibə nər swák kīni nám hwán máng. A ke yák’ənəngk wan rí há-n í b’aí m b’eí nák nāk han yirí bujiú ba hwūb sə yeí ba fúnishúmén ʒəm bá a bəg sə sá bu saú rí, aka ma bəg jiri-bújiú bəg ba sə shə nəm mma hō bəg ya numōm bəg rəg hō wō ake vak bəg funi wān-h nəm. Nka rəg hūn yirí-bujiú ba sə shə bəg b’aí asan-san wanké bu mmí n swák kimí ré a bō yaú yīrí-binu nam-í. Yiri-binu sə shə ama ʒə kú n ʒə ʒō aké nūmōm agūn’mpər rəg kōn yé nəm yá daún shí-í-shí. N ká-h Apēna whā-n aka sá n rəg fak dod-re yirí-binu nam-í, n-noí tak-mé tak, nər ha-hn sō bú bá hwūb pinu no-í nam-í bəg ba ré tám maná kád aké jibéro máng bəg nir rəg bwú bé wá-hn bwú bəg ma swám bé be wáh-n rəg, bəg rəg bé mma ya sō bəg bə dab m būm-būm hō kaí. Bəg má dab m būm hō rəg, bəg pəí rəg bai tak-tak. M rəg bai həna-həna bəg vō. Ré tam hah-n busau no, yiri-binú tak baí rəg rí. Sō a rəg ʒək n rəg swām saú n rəg bai saú dab-í, n būm rəg hō kaí, n p’eí rəg tak aye rəg sa busaú wah-n kíni ʒəun, rəg fad a bō pəna rəg hō binú kaí ma jak hú rəg a lá ʒə na’í noí kō na’í noí a bá akaní nəm jé a bəg rəg bwu baí wō rí. Bəg rəg bwú dāri shə diri ré ʒō ʒəun a hō yiri-bugui ho mən yeí amma hō yiri-bujiú homən-na, yeí, ammá hō pūm rəg, á m’əng ʒəu rəg kaí aré dārí yirí-binú. Rəg ʒə wū sō, a p’eí kahń rəg dāb ʒo ré aré jári yiri-binu. Sō á kangh rəg yá, yiri-binú wú má b’aí n ʒəu rəg, n y’am sō-n fad-rəg sár-yən-h aw’eí dwagh wa-hn rəg san rəg san A sō sə shə rí, ajaná binú bá hwūb yí rəg m’ər aké sá-í yiri-binu. Ashə sō akahn rəg l’a aj’əni-binu ba rəg gbá-hn binú n shə rəg fām yirí-bujiú rí. Ammá gba-n noū wa-hn rəg, a rəg ʒə sō n rəg baí w’aí binú hwūb sə ké yeí m bəg kuí gbam-í nəm, hwūb kwāk, a rəg yí kú ad’əní-bú binú gbá-í, kú rəg shí ré shiú, áshə á p’əí rəg hō agūn mpər yeí bəg rəg nár a ré fūní dārí m gbāb-gbāb rəg hō kaí- ammá gbáb hō rəg, a rəg yá ná sō n rəg vák nā ʒān̄ shiú. ʒān̄ shiú má baí sō á yirí-binú ma ják yimrí rəgi a lá ná gaú kamá bipyaú kō amí búpyaú daún aré tám mpər agba-n’hūn kō mpər ánákpá rəg bād bəg bú jiní ba í yí a bəg rəg bád bəg ri nəm. Amma b’eī n b’eī y’ám yeí jé yiri bú wú rəg fú n rəg sán-asán má sá rəg, ba ni diri ni yei, ní ná hwām-í wa-hn á rəg hwám shə, a swān, n kōn, n swān n kōn rəg ní nā wú dād, í wāhn, ammá da’p rəg, káng Bujiú rəg. Ba ka-hn rəg dōd mmú aké yaú no-í nám-í yīri-binú sáu-sáu bé a rəg ʒə n rəg nám yiri-binú yeí, yiri-bujiú á rəg d’əg yeí nán kap ʒəu bé a rəg ʒək n rəg nám ʒás, bú bəg ʒakim, bu bəg mārí, bū bəg jiməná yeí. Ammá na ʒá ná bé daún fūnaú, n māk n sá ʒakim yeí n ka yak nyé mak ahwū funaú wō asə shə n sá ʒaá yeí, mak ahwū ahwú fūnaú n yak nyé sa yiri-binú yeí, sō a bú bəní má béí sá yiri-binú yeí, sō a bú bəní má beí rəg, ba a rəg d’əgk – d’əgk abō dǎrí yiri-binú kap-ʒəu ba á rəg d’əgh-d’əgh ake dāri yakim, nka kao-ʒəu ba a rəg d’əgh-d’əgh aké dāri ʒaá. Ashə bá a rəg tak mmí bəgkini ʒə n swǎk a bō noi